Daa ee shub ka yilin tii, nungkan kane male kanne, <noise> yama ka manghem she, kan gbom fuu dabanung, shangha dele shang vee, <noise> min shang vee ninu nungkan kane, <noise> yin shika minshi wii wishal da dabanung kan dabanung ɓo, in dee dabanung ta gbene ɓo, nunghi shi folem yeme shoo ta tii, kan dabanunghi ti teen ti nu, na mi wuu tami ɓo, ee ka shub ka yilin ti, mi wi laɗinshe kan dabanung ti ɗorenti, min ɗon ti nung nu yo mika wii gbome fuu da lawe gom, ka yili, kan nyimangmi nima ni dabanung, nin dabanung nunu, ni taa ka dabanung ka muri ti, ni ta lo shwa ka gom, ni bene nin yi, yini geha ung yuti luang kana tumi nyimangna tini dabanung, wa ni ta lo shuwa ka gom, ni belle ni nanghe da shimi ti male ti kele min lare ɓakwe, da shimi ka kele da shimi ka male. ﻿Kan mee dit ti kanaklee ka ye lul yi mii ya balee ni dee wain yi mi mare ni, mi bale nin de, mii foleeni nuŋka gbomeni telen tii yemee shoo mii fek yimanmi kan ni dabnung kamuri kamuri ka yilli gbomenifuu kani gbomefuu ti looshawn ɓoo ɓurak, ni ka gbome fuu ti loohshuwa ɓooh kamuri ni ka gbome fuu ti yelkean nywabengni, kan shon malee yoo daa voro ka kwee yamba yillim tumi ka mi nee kami ka nee tumi daa ee ka shuub ka yili tii fo nnan fom tumi nunu mi fo nung jawa ka yilli tanghe tina yelka nin nywabenmi gbomenifuuni kani wii tanghi tii shalani tani biini ni aa tuli ni aa tentii tani bini ni tanti ti gbenleekan yeme shoo mi kan ɓakwe malee kanee yamba ka folem. Gbenee tii lau ti tee voro kakwee shee nungka daa ee shuub ka yili ti kan wii shoong ɗem nuŋ yongheshit, wii gwurong tii bit kami ka nee lee weeleen lwe min neelee weeleen ɓoo yuu mi nelee weeleen lwe yee lul ka yong lee shini lwe laɓanung wii tantii. nunka win neeɓoo shon wiina in nena daa voro da lau ka shuub ka yilli tii minne ɓakwee nunu, nunka <noise> min yemee yamban ɗot nuu daa ee ka shuub ka yilli tii, kani neni, miiya daba nungka da ee shub ƙaa yilli tii nunghi tatii kan kane ɓakan gee shoo dit dit baa didobbo, tikanak ka lul kan yi aa gee a yuukung na meeh dit nunu nika shee loona nin she loona mika kanee shong <hesitation> ti yamba ti bana liɓan loona funung na tii yelkan jemi gbonifuuni yello shwa ka ɓo gbomnifuni, gbomfuu tiyee lul ka veemii kalani yoo.